Ny fomba fikarakarana zaridaina dia: manadiodio agnatiny ao mangalaka ny ry ahitrahitra tsy <hesitation> tsy naman'ny voninkazo io, mangalaka ny voninkazo malazolazo sy tokony i <hesitation> alaina, dia manapatapaka ny bozabozaka tokony lavalava. Zay!